Ñy atao hoe "GPS" moa, karazany ñy "Application" aminy ñy fikaroha refi-dala, mañametatsy lala ey ro manoro lala an-teña, manoro an-teña ey ñy halavirany ñy lala noho ñy lala tokony homban-teña laha teña ro tsy mahay lala; zay ñ'atao hoe "GPS".